Fomba fiasana frein-na bisikilety na frein-na tômôbily. Frein io fitaovagna amina bisikilety izy terena amina tagnana beky hampijanona la roue mbô hihodigna dia mijanona bisikilety io ave. Amina tômôbily ndraiky izy diavina amina tongotro hampidoko tômôbily io.